البلدان خصها تعطي الأولوية لحل المشاكل ديال الأرض حيت كاين بزاف ديال التحديات اللي كنواجهوها، بحال التغيرات المناخية، التلوث البيئي، وفقدان التنوع البيولوجي. وهاد المشاكل ماشي غير كاتأثر على البيئة، ولكن كاتأثر <hesitation> تعلينا، على الصحة ديالنا، وعلى بزاف القطاعات <hesitation> بحال الفلاحة، و الصحة، والسياحة.